La mietseritsy ny fahatokisa iaho o da ny hoe fahatokisa nolo amy nao zany fahatokisa apetrakinolo amy tegna fa fa tsy hamitaky tsy hamitaky anolo igny ategna sady tsy hivadiky aminazy